Imɛɛ isa kɔ̄ a dɔ̄ zwa lukpɛ mɛ nɛ, ipɛrɛ kɔ̄ ndɔ̄ kwɛɛ nɛ, inɔ kɛ isa kɔ̄ ndrɛ kɔ̄ ndzi kɔ̄ ni ayɛ mɛ kɔ̄ la nala rugbɛ ikɛbɛ rutɔ̄ a muzá kɔ̄ la na wɔsɔ nkwalɛ kɔ̄ la gɔ aswe ipɛrɛ kɔ̄ n dɔ̄ kwɛɛ nɛ, isa abanɛ azwa lukpɛ mɛ gɔnɔ. A kisi ipɛrɛ kɔ̄ npɛ nnyi nɛ kɛ isa a ruwɔ̄ kɔ̄ ɔ drɛ isisa kɔ̄ ba trɔ agiitá kɔ̄ ba shɔ dɔɔ kɔ̄ ɔtá, kɔ̄ ba ma agá a ksrukpɛ wɔ dɔɔ kɔ̄ ɔ naa-kɔ̄ ɔnaa kutun a kusrukpɛ, kɔ̄-kɔ̄ ɔnaa nali kɔ̄ ba gbɔɔ waawa, najimi kɔ̄ agbɔɔ nɛ, kɔ̄ yi bɛ li kuyo imɛrɛ agá kɔ̄ ba zɔrɔ ba yaka yi agá klɔɔ kɔ̄ nyɛn kɔ̄ nyɛ kɔ a ya ka minyɛ agá nɛ a sho nnyi kɔ̄ n drɔ muudu kɔ̄ mnmalɛ azá saruwá nɛ nkɔ̄ n bɛ itsi, kɔ̄- nza bɛ li itsi kɔ̄- n ni ba trɔ agiitá nyana kɔ̄ n bɛ tá nɛ nbɛ tá kɔ̄ mnmalɛ a zam. Madá isa a mnmalɛ iza mɛ kɛ isa nwá kɔ ɔtsa a sɛ pɛmpɛ̄ kɔ̄ la dzi inyɛnɛ dɛ kɔ̄ la nala kɔ̄ la na ra ɔsɔ̄ aya mɛ. Kɔ̄ la shɔ̄ la nla kɔ̄ agalo anzɔrɔ isa kɔ̄ nkaa bɛ ni kukpoo kɔ̄ nzɔ̄ kutuma avuva mɛ, isa kɔ̄ azwa lukpɛ mɛ kɛ isa kɔ̄ ndrɛ mɛ kɔ̄ nri kɔ̄ nan kutuma kɔ̄ agala azaa itsi Nwá kɔ̄ a kan lukpo kɔ̄ nzɔrɔ na kɔ̄ n zɔrɔ dɔ minyɛ itsi mɛ muudu kɔ̄ kutun kɔ̄ a dɔrɔ nɛ, kɔ̄ n bɛ lɛ icɛnɛ kɔ̄ n bɛ nan nkpi a kutuma, nnan kutuma, minyɛ kutuma, minyɛ kutuma gbɛm kutun kɔ̄ a dɔrɔ nɛ kɔ̄ lazɔrɔ mnmalɛ iza ɔsɔ̄ abli la, kɔ̄ n ri kutuma, najimi kɔ̄ ɔnri kutuma nɛ muna kɔ̄ ɔ kpɛ cɛnɛ agalo jɛ luzugu isa ruwɔ̄ nɛ kɔ̄ ɔ ni mnmalɛ zam. Nkɔ̄ nkaa bɛ li itsi, kɔ̄ n bɛ ni dɔ̄ abrɔ nyolo ayɛ na, mukoɔ̄ lo akpoo wa, tɛ̄ agalo na kɔ̄ nbɛ jɛ ɔsɔ̄ itsi mɛ kɔ̄ la tá agiilai inyɛnɛ kɔ̄ la shushɔ̄, ɔn ni isa nɛ mnmalɛ kɔ̄ dɔ̄ gɔ̄ wa, isa ablɛ kɔ̄ a dɔ̄ isa amnmalɛ iza mɛ nɛ kɛ kɔ̄ nri isi sa kɔ̄ isa kɔ̄ azaa isaa kutuma na kɔ̄ nri kɔ̄ ɔni bɛrɛ mɛlo arɔm kɔ̄ ata kɔ̄ imɛ dɔ̄ cisi? N kó mɛ dɔ̄ itsi bɔ, kɔ̄ a ta kɔ̄ tɔ inɔ dɔ̄ bɛ bo’ inɔn bɛ yuwɔ imɛ kɔ̄ ila nala aká bɔ kɔ̄ a bɛ yuwɔn mnaa aká, kɔ̄ la natá agiitá kɔ̄ laswenkwalɛ, kɔ̄ a kpɛlɛ nimɛ bɛ itsi, klɔ̄ njɛ ɔsɔ̄ minyɛ itsi mɛ rusono, isa nɛ dɔ̄ isa a mnmalɛ iza mɛ kɛ na. Isa nwá kɔ̄ ndɔ̄ bɔ kpoo dɛ kɔ̄ nyɛ a rɔm kɔ̄ a takɔ̄ imɛ dɔ̄ sisi? Kó nnann nkɔ̄ ndó itsi wa a kɔ̄ imɛ bɛ, kɔ̄ a yuwɔn nala nkpi bɛ kɔ̄ la nazɔrɔ agá blɛ nwá kɔ̄ aklodzi ndzi lukpe kɔ̄ kɔ̄ n cɛnɛ jɛ luzhugu saruwɔ̄ nɛ nɛ. isa ruwɔ nɛ adɔ isa a mnmalɛ mɛ kɛ na zum isa aba nɛ nkɔ̄ n nyɛri na niba dɛ̄ aza mɛ mnmalɛ gɔ nɔ.